<hesitation> Gne zaka ampiasaignay andragnonay ao, <hesitation> telo avao zany da iahy dimy an-dragno zany da mampiasa magnano akoa izay aby, <hesitation> misy fotoa iahy mampiasa zakane zakanay zash zaka antesaka, misy avao koa magnano zakan'ny merina raha ohatry hoe amign'olo miditry andragnonay da misy fotoa mampiasa magnano zaka fransay avao koa ame zaza ame marao.